एक साल में मोर लगभग तीन से चार बार बाहर की यात्रा होयल। और ऐसे तो मोर यात्रा एक से दो दिन के रहेल, नहीं तो कभी-कभी साप्ताहिक होजायल। कोई-कोई साल में तो ऐसा हुआ कि महीना के पंद्रह दिन घर से बाहर रहना पड़ा।